Ha rulora twa mibini oyi diara me to han a benɛ we a nɛ a'o farni dure a mu'ina a mu'ina a we sɛrɛ rɛrɛ oyi bo'o wa o we birini wa yirawe a ho ji mu'i um a'o ma ji sɛra o tonu ma tete ma ho pat don ho cunu mi ma tete